A ya´a iyo ja kaka´a ku e xiana xi nte ya´a mani kiti kajika nu tachia ku te ñama, ñoma xee, ñoma xee kajita chi iyo in kiti ja jika nu ñuu yoro e kuu koñuu kakara ñi, sad ja moni ñiño nu ñuu te yuga ku kiti ja ñama xee <laughs> ya´a kotaka kiti kantava chi kayu´uti ni jiniti ja nu ñu´u in kiti ja ñama xee jinu ku kañu´u, u kañu´u.